भाईया, आओं देरा घुमना जाओंगार भाई मारा असोकर देरा एक देर मारा कुप्ता का रखी लेगा भाई दोस्त भी कहते हो। भाईया, आदा गंटों तक तो रखी लेओंगा एक आदा जादा होने रखूंगा। यार क्योंकि मैं कभी कई जग काम से <hesitation> जाओंगा भाई आओं जल तो आदा गंटों की रख लेज। आदा गंटा ना भी घुमने न आई जाओंगा पिर हम भी बजार चलेगा आयो। अब हम एक घंटा में आयो, तो मैं कहा, चलेगा तो क्यों भाई, तोको समननी पड़ी भाई मैं तो आदा गंटा कही नहीं बेजे थो, हम भी थारा लेने कही नहीं गए। अर भाईया, गलती हो गए, हम भी बजार में कोई दोस्त मिलेगा, कोई बात में मालुम नहीं पड़ेर भाईया, माप कर देर भाई, थारा भी कई काम होगा था, हम कर देंगा।